Mbaetɨ guako ipöra seve kua mokoi reve kuareta mbaetɨ ipöra se aire ajre kalefaccion äve mbaetɨ ipöra seve kiraindipo se ayepokuama se jakuvova rupi agata aiko ramo ndipo mbaetɨ se aiko vaera kua nungarupi oiporu poru varetano se kuraiñova ipöra se